باش تاخد صورة زينة لشخص، أول حاجة حاول تختار مكان فيه ضوء طبيعي، يعني لو تقدر تصور تحت الشمس، أو جنب نافذة، خلي الشخص واقف قدامك، ويحاول تخليه مرتاح، بعد -ما- يعنى ما يكونش مشدود، خلى بالك من الزوايا، ويعني خلي الكاميرا على مستوى عين الشخص؛ باش تكون الصورة طبيعية.